Huunde nde ɓurmi yiɗde waɗde tuma nde mi alaa e gollal ko janngude defte. Sabu so miɗa jannga defte, mi yeewtan, mi jalan, mi anndan no yimɓe nguurdi, no yimɓe miijorto, no yimɓe ngollorto. Fof ina tawee e defte. Ko huunde welnde kam no feewi. Kala sahaa nde mi alaa e golle so mi teeli, ɓurani kam ko janngude defte.